أول إشي تجيب المكونات ملعقة شاي وماء وسكر تضع الماء في إناء وتضعه على النار حتى يغلي بالقدر الكافي، بعدين تضع الشاي في ال في الكوب اللي تريده، وبعدين تحط الكمية المناسبة من الماء المغلي على ال- على الكوب <hesitation> بعدين تضيف السكر حسب الرغبة.